मुर्गा ज्वो ह्वोंदन ना, तूंमा एक अलग क्षमता ह्वोंदि। तूंकि पछांण ही अलग ह्वोंदि, तूंकि रस्यांण ही अलग ह्वोंदि आदमी ते पछण्णैं। सि क्या करदन, जब भी सि केते पछांणदन छिन, ज्वो तूंते खांणों खिलौंद। हमेशा मुर्गा तेते द्येखि ते तेका पैथर भागणें कोशिश करोलु। तेमूं दौड़कर जालु, तेमू जालू अर तेका आस-पास रौलू। हालांकि, मुर्गा भौत समझदार ह्वोंद। स्वो जाण द्योंद कि क्वो तेते प्यार कनू अर क्वो नीं कनूं। इसलिए, ये तरीका से स्वो आदम्यूं ते पछांण द्योंद अर इस तरीका से स्वो अपणूं लाड प्यार दिखौंद मालिकूं दगड़ि।